نفضل نقرا كتاب باهي على أني نشوف فيلم على خاطر الكتب تخليني نغوص في مخي في عالم خيالي و أفكار معقده بشكل أعمق، كل كلمه في الكتاب تفتحلي أبواب جديدا من الخيال و التخمام و هذا باش يعطيني وقت أطول للتفاهم مع القصه و الشخصيات و زادا نحس أنو كنقرى كتابات راني نسافر في المخ نتاع الكاتب، الفيلم ممكن تكون ممتعه لكن الكتاب يخليني نعيش التجربه بشكل أفضل.